Pensu ch'i maznà dë sincuant'ani fa a feisu pi cuntent rispet ai maznà d'ëncöi përché al avìu pa tante coze, ma a giüavu tantu fora, a s'amüzavo cun gl'amis e al aviën pa tante coze eletroniche e tecnologiche